Baporenda, Argentina, kua mopeti tetaguasu sudamericano <hesitation> oime jeta jaereta ipuere gunoi kireiko jaereta <hesitation> oiko arakae yave <hesitation> se aikuava jae deiño ima jokope oiko ñoraro tuisagueva Isla malvina, jokope jetavi jaertea oyemocambio historialmente ipuere jeko jare iyarakua, jukurei jaereta uesaka vaera, oiko vaera historia pe, kurei yaikua vaera hasta kua momento.